Al udula al sudiya fi bi kanna he bas hel yaumal sabat wal ahad, wa galiban fi amaki chat tibda yaumal jummʼe badas saʼal khamise warabiʼa kan amal tamma da khalas al udila tibda gide nadum binshi birta kan amala besawwi yan kan bi iyala bi mueuk le bikan bil anaso kee yaumta yaumal ahad usur.